कुत्ता में आम स्वास्थ्य बीमारियां होवे है। मोटा कुत्ता में लिवर रोग की संभावना सबसे ज्यादा रेवे है। लिवर खून से जहरीले पदार्थ को फिल्टर काबू का काम करे है। ज्यादा वजन होवा से लिवर पर दबाव पड़े है, जिससे जहरीला पदार्थ जमा होकर नुकसान पहुंचावें है। और भी कई प्रकार का रोग कुत्ता ने हो सके है। जैसा कि खुजली जो कि ही सके जब भी कुत्ता खी बाहर पैड पौधा या जानवर खा ले तब वा ने खुजली हो सके है या कई प्रकार का दाग धब्बा भी हो सके है।